Vorogna rehefa magnamboatra i tragnony anh de izy fantatra hoe amin'ny alaln'ny vavany ny agnamboarany tragnony de alainy ahitrahitra zaigny hitany akegny anh de regny no atambatambatra ananjy anh amin'ny alalan'ny vavany ny agnanovany ananky de ndraindraika ampiany fotaka de igny mahavita i tragnony.